Yaa xiini ya ntee vaa ti'i ya carro kuu motor'ru chii xia takuvaa xioo nimana yoo moto motor ika xii mi carro chi tukuaka ika ñiu'u sete i'ika ñu'uu ta kuunti ñi'aa va'a, ta nakuxii ntii iniaka nataa naa tana kaa'a tixia ika taani ñia'a ya ñuu'u ika chi, tana ntixaaka ra inaa kaaka ka carro i'inaa ni chii sata, ni chi nuju kuukaru kaa inaa nii kaa ña'a loo ni kotu tu'uukaru in chi motor ra nunii tiia kaa, xii freno tuku ta xaa ni'i kuaun aa ntaa nu'u xikoo kuanra tanaa ti'ii freno ra ikara ntaa nteniun kuviun xiiruka chii, freno ra xaa nuni tii kua kaa, taa ni'i kuaun ra takoo nikunaun ra ika ntenitukun xiiru, ta yaa ikatukua ku yaa breca ntaaru ta koichiñuaka tii nuniara taa chintichiun carro a taa ntisooru chintichiunru ntaa nu'u ntichi loo, ta naa ti'iaka ra i'in tita na sañaa xiaaun freno ra i'i xitaun ya- mia breca ta koo nixia tiara ika ta'a nteniun kuvitun xiiyaka, chi yaa nuni tii kutu breca taxaa ntisoo nuni carro chi, taa na chintichiunru nu'uu ntichi taa ikaa ntikoo saataruka kuuru chi ko'okaya tii a ta xii yaa. Cambio tukuru ma, yaa cambio ruu naa kutuaka ina'a naa ketaka nta ikaa cambio taa ni saa kuchiñukaru kakaru, nii kuchiñukaru kuisoo veejeru chi ta i'i chii cambio ntikaara isaa ra ni kuchiñukaru chi nuni ti'i tu cambiova, ni nu'u chikaun yaa chisaata ku'un kuviva ni nu'u ku'u niiloo kaun kuviva, taa xii ya bateria tukuru, bateriaru ra ta nu'uva kara ina'a ntaa kayuu vaa yu'uru chi bateri kara ta nu'ua kara ntiia, xaani luz ra ni nituunru ra, ni nu'uu kakaru kuuru chinuju, chii sata inaa kuchiñuakaru chii bateria nuni tii tuuakava, ta xi'i yaa ta kuu closru kaa na ntiixiaa kuchiñukaru kuisoo veejeru xiaaka, ni kuchiñukaru kuuru ntaa nu'u ntichii loo xiaka chi, yaa clos kaara nunia tiia kaa taana xiaa <hesitation> ntixaaka ra ni'na kuison chi inaara ntikoo sataruka, kuchiñukaru kuuru, ni kuchiñukaru kakaru nta nu'u ntichiloo, taa yi'i volante ntaa tukuru, volante ntaaru ra ta naa, ta curva a taa yaa naa ketaa saataun ntaa nu'u tiaañua ta kuchiñuu xiiaka chii moi ya kaa kavaa ntaa nu'u kuaaru. Tukuu kua'aun curva kara i'ii tana ka- kachiaka i'i kaava ra, i'in ntaku saara ntiniun xii ruka chi yaa mi yaa volante ntaaru ika ra <noise> ta kavaoaka kuaaru suua, kavua kuaaru suuvara nu'u ntikoo saataun kavaa tukuua vaa n- ntikoo sataunma ta tana tiiakara, ikara ntaa ntenitukuun kasaaka chii ya nuni ti'i kuutuaka.